Preferisu la pizza përché le coze duse aprè d'ën poch a m'fan veni la nauzea e ënvecce la pizza la mangerìu anche tüti i di, la pizza cun la tuma, le tumatiche, d'aute verdüre, ël prosciutto, la pizza al e propi bun-a